अगर मैं बात करहु मिठाई मन के तो बहुत सारा मिठाई होथे। जो पूरा दुनिया म प्रचलित हवे। जोन मिठाई मन ला मैं जानथो ओ मन हवे। लड्डू, काजुकतली, सोनपापड़ी, बर्फी अउ पेड़ा। कैंडी भी एक टो मिठाई ही हवे जो चॉक्लेट से हटके होथे।